Maqina për kepje osht ni pajisje që i bashkon copat e materialeve tu e përdorë gjilpanën edhe pejin. Kur e dhezë maqinën edhe fillon me shtyp pedalin, maqina e levizë atë gjilponën naltë e poshtë edhe e kalon pejin përmes materialit.